Raha magneno matetika fahita aminay: misy kabôsy, gitara, flûte, piano, accordéon, valiha, avy eo amponga, amponga le misy batery regny ihany koa.